Osa arusu arusupho adighini edien beraani mi ku edugh osa pho mi betenu diro d baal ku dio lo mi kasa arusu mia kia ko arusu pho mia lua siom ologhotu mia tol ku mia atol kumi adephe ri ku mi abile asuguron abile aatol ro da arusu pho roru otol ro depheri ku mia sa ku mia bele atol ku mia depheri edighi maadi mi ka sa oodu sem pho mi ka saa arusu pho ophulabal mi awa ikpala mi abile atu sa mia kpuy ikpalephi pepho gem mia saa mia logh ghudia mia logh oophaghiri mia logh obaam osa idiopho osighe ony ina logh moogh ologh osa okorghan oliom arusupho edighiya di, idipho mi rasa pe moghni di mi ka sa mia logh monon

Opopho kua dighi amagi agedidi nyidi pho iphen kua raar di yoor rosaamghan ilo abuan osa ipe pḥo epam inyam mo ge epu i phen ayidipho i fire pho ra simagi pho